﻿Minya shi monƙenowe shi shauƙeno ƙn nong docto Obet an takara ribs shi ishura soje shauƙe no nong caƙƙa shukan biru monƙenoi buku gappa, ti tereshi ƙooƙomo monƙeno taki nin caƙƙa.